Robbooji goɗɗi nana toon ko joortiiɗi haa les. Goɗɗi nana toon noon ko koppi kaaɗi. Goɗɗi nana toon les o ne yaaji. Goɗɗi nana toon noon, nadorde ndee ina ɓittii. So tawi jiɗɗa ko yahde nokku to jiɗɗa yiyeede, ɓoorno ko ɓittiiɗo, telliiɗo haa les.